Ku tah noq um mõtõld paprõklammõrd, sis tuu hoit niimuudu paprit kuuh, et tä nigu noh pitsitäs nä kokko. Niimuudu hoitki naid üteh patsakuh.